A waawae ngatta avokado ma nder salad, nden mbo, a wawai ngataɗum to njaram ɓiɓɓe leɗe ma ko nder sanduic, ko naftira ɗum as nebban to liyo, ngaɗa ɗam ngaɗa ɗum to liyo, as nebban pat a waawa e ngaɗa.